<hesitation> ta ye kichi, ta ye chitií nka lo livi kua'a nuu ndute lo ini nka nchi naá iyu'u kuu ye ye chaka á, ye <noise> livi <hesitation> ta ye rana á, ta ye nchilavinono, ye livi iyo ye koo lo ja'ai ijnayute lo tɨndɨ lo jo'oi nuu ndute naá, ye chilixi, ye livi patu xi iyoi lo kuu kaja-inii lo jo'oi nuu ndute naá, nuu lo lujua lo kua'a ndute naá, livi <hesitation> taka nuu nka ye chaka naá, iyo ye na'nu, iyo ye kueti, te lujua iyo ye kuu chong lutu, iyo ta ye lo ño'o ichi ndute naá, ye naá ni nka kuu ye chitií lo ininchi lo ño'o nuu ndute naá.